Tuna nje suyen tuna ɓalari tuna ɓalari mbu ka ƙan je to chi yer mukdi to vur yenda, bu a di varan to kala gye dun di to vur, yeda to du varan to ɗi ndi mbari, me muna tu zuza aa bu rap ti ɓu wane nan nga vee wa gadanga ndi mbar mbemuna. mbu ke kaƙan ma kai nga ƙan kaɓu wane a a wane washi kyi ɓarkandi ya, nake ƙyi ndike mo nu zhu ka vur zee ki yaro ndi khar viti ɓurti ndike ashi nanda mbu rabti ɓaro, nu har suyen ndi ndu ki, rapti zhimero khachindi zhimero gwa ɓu zhimero kab- to gut wara ni yiti ɓarkandi to vur biyayya ye wora to vurr ghor kir ye wora mbu har viti mbarkanɗi. Dim si ba, ndum na man ba, ndum na zhin ba. To vur hhar viti mbarkadi ye varo nuke mbu ta gyi ta tuk mundi bu nyifi ɓaro ƙyi nuke shinanda bu rapti ɓa tuk na mundan, to shi kana kyi ndi a nyi tunu to kwaji to tluno nyi lendan to wada. Bu to ni nduk toshi, mbu to ndi hyi to shi. mbu to ndi pyi ɓyi to pyi zaman na ɓaki ndike pyi ɓyi nje ɓa sai hlumar ghar, mbu ta ɗi ta gun ƙufa to nga gha. ta ɓa to pi byi ɓa to shi hlunar ba ɓu rapti ɓaro mbu rungu dalki ye zyi mero to guda ruungi nang to dung dha hha to vur kyim yenda tu za to vur yyer yeda tu zhummi, to hhuta hhaiti yenda ti ƙangha mbu ka ƙani. Ti ƙanni mawa dal to vur kyezum di dumari to vurye nda toshni ndi dumari. to shi ƙye piti to vurr yanda to shi ndi fudar to vur yennda mbu wa, jima ɗi varan to din ndinda nu musi nu bong me muna nu kasha, tana kadi varan, ɓu mona raptinang kyi no shi ki yennda na wa chin zgime ro bu tuk kawa she rungyi nyi chin shiki nang wa ta ghud rumngi na yennda me muna kaada, ta vur shir misi yennda ta gaɗɗan da nu bong memune ndi musi ta vur kye zumdi yanda ta vur maƙandi yanda ta ɗin di ɗa ta na memuna zhime ma khashi muni to ka tuk mudi har burti ɓa siyen ndi zyimero mbu hhaiti barana baki to shenda wanana, mbu raptina ɓa ki to shenda wanang, bu rungu aɓaki bino ti zham rapti ɓu wane to gwanda to shenda wanan memuna huskinan a shikya yi memunaran ɓu suburɓa a shikya yi ku shina rungi nang ganje nda to memunaran ƙandan wazunza nogzan ka ɗang rungina yenda kuma ka vur kyezum di yandansi kume nang har viti rabti buri nake inike shawari ndi mankir ɓami ndi zhinkir ɓami ndi vurki yami nuke ɓutunwadi ɓurapti burti ɓanu anya mi shiran dimmi zhimembi ɓa yan dimmi zhinkir ɓanda ndi mankir ɓanda ɓa a rabti ki a hachindi wara a gwa ɓan da a ɓaki mburaptan to ku zum ku za to ƙun yitor yanda to yi musi yenda. Kai a yiɗa ɓaki ganje nda mbu ta vur gye zhum ye yi di nang wur kada rab rafti nang tida vi ni ɓand to nake har viti nike manum dinki min nyinang nike ki shimi hda me kib burti wami ɓu tum nusu akhusku tuk ba ka dung dang yyi ne fona balar nan nike ɓu ta nha mullor ɗumnanda ɓa, to ƙwanda ye varo, tun shi har munkadi tunshi har munkandi tun shi har hai ti tunshi gandi hankal ɓanu ndi yene suu sawari ɓanu ndike ku gwa gwanu zhimdi gu me nu, inike ku shinu nda ku kye na ɗu guma ku gwanu zunndi guma, ku gwanu zumdi gumeni tun ka shikya cini to tun ka hhahga tun zee ndi runginang tun ka hanga tunzi ni gwabi zhi mero, ko mbu ɓ zhimero ko nusu ko khusku. Muke kyi nike ni mankir ɓami, ni ke tim jiki mayir kuba kashi ti dindonugha tu vur sawari na yemi kyi nike a shimi me mbe kib ɓami bu har ɓurti wami si kabi zhimeerem. Zhimkir wa mi kazi na yemi hyi nike a shimi nda me rafti wu zhi memi nike a shimi har burti wami si mbu zaman lendang to yang cema khar ye kusandi lendang wor ma shinnda shogar ni kyi ni gunanang tumka shiki da, tu wor gwa gaadi haukal bu rafti 1urti wada siye i zyimda. kyi nike tum ka shiki nang, worma ku dannda tuk to worshi har viti burti wada wanang bu rafti wanda ni zhimenda wor ka tik mudang mayyi magyi kuma wor ka gwa zhumadi guma ɓu ƙyang. kuma wor ka gwa barka she magham nike wora bu̱ burti whanda wara vur ghaaji ye zhimenda wora bur ghaaji ye survunda man zhimenda, ghin zhimenda ni zhi zhimenda to barke ɓanda nikya saram ye woran, worm, ka kha ɓanda gu sangya ni barka si har ti barke nang bu̱ wora har ghikankir ɓanda to nake gyi nike na ghar ye ƙusangyi ɓami ni lendang nike shinda har viti burti si har rafti burti ɓanda wor gusongyi ye khusu ku wor kusona ji nyalhhrku worma tigwa kana kyi, to wor gwa ghaaji nang ndike zurnda ye man nusuku bada ni zhin nusuku wanda, nu gwa wu nusuku wanda a vi niɓu rafti wanda akochi, tu wor gaɗa wur ni misi, to wor vur ghaaji ye wor ndukka yi har viti wonang. Na har viti num shiki zhu, lendang kam anje ɓa amma ba tuma gar wora kime a gab nda si gana, ana wa bu wora gabsi gana tum ka tik mudi har vitan ni. Nake khar nike nya shiram nga vur sawari ye. Qusonggin ga na, ni kya jiri nike gamaki ɓuri nike wa duma tu mallaka hankal ɓanda to ngaqa wora nga vur sawari nang yenda nake kyi nike worka shiki ɓu wor wayi burti ku ndida kuba wanda to ngacha ngafar.